Henendeme eja janna bha etoma ajum jora umunvoi nkpohitar nzumaja or nvum je mgbaje izuma or a ntan yina ozen kwa nyen zen tanor anyina hovan bha obhazi an ono dudu gwere voi unyi hovan bhoda ora obhazi mo so runyi ovan unyi hibharere unyi ononor unyi ononor unyi hotaio unyi hotar sahotare ora hidahida henendeme eja etoto jansan nan nyina ora nta nyina rehorna nzama obhazi a'yon gwonangwo run vana nna nsong bhoven a'obe mar egbe evi san kubho nan itune ntana bhobe mmanaru nna inemene nzen nor unyi hovandar is ibhongha ji kubha hovan akweo jo onor ere voi onyi onor so ra obhazi e'eyon efe mevoi onyi onor ibhongha a'hovan jiriku inyidor iku inyi abe gentais amin abe hebruso bur bkos ozama bhavum ji bhavum ji bhana bhason ji imi jia iri wa dor bhava ji bhaze do so rofem odemene sanyina ora . Henendeme eja janyina bhetoma ajum ora ntanyina hozen dat sanna obhazi a'yon ara onor evana unyi ara ibharere unyi ara otar unyi ntan bhevibhevio an so egbe bheda janna nvum rehonor sem oyina nzennor odamadam onyi gwem gwo yina rehonor ozama obhazi a'yon gwo nanu ara hoven a'kwe ara hibharere a'hiso asi amenamene mmara ama nuo mom ani nyi obhazi sam nta una nra gwen bha haze anor babha nanuo ozama ozem bha hibharere sa me unyi mona mmanyine hovan kwemam. mmanyina hibharere simmo. mmayina hotabhoro kwemo henabhe onor mmere heme voi unhumor ona e egor hama osure onyimene reyar hare yina bha ito ivio bha rehon a'jizos